<hesitation> Azafady i amignareo mpivarotry atoa, iaho io hividy an'ity tiserta raiky ty zany aho fa izy ty sisy amign'abeko zash gn'amignareo atoa, da mety ovia koa me za agnareo zash mahavy enta vaovao da mba ahafahako mande megna amintiagna na raha ohatry afaky apetrako amignareo e numerôko mba hangiagnareo anah zash raha misy izy.